الحجيجة لازم يكون فيه توازن بين الإثنين، السعادة الشخصية مهمة عشان الواحد يعيش مرتاح بس المساهمة في المجتمع تعطيك شعورٍ بالإنجاز وتخليك تحس إنك جزءٍ من شي أكبر، إذا ركزت على نفسك ممكن تحس بالنجص وإذا ضحيت بسعادتك بتعيش حياة صعبة، الزين إنك توازن.